அதன் புவியியல் சூழ்நிலையின் காரணமாக, ஐபீரிய தீபகற்பம் வடக்கு மற்றும் தெற்கு ஐரோப்பாவின் கலாச்சாரங்களுக்கு இடையில் மட்டுமல்லாமல், ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மத்திய தரைக்கடல் இடையே ஒரு பாலமாக செயல்படுகிறது. அதேபோன்று, அதன் வரலாற்றின் மாறுபாடுகள், பலதரப்பட்ட கலாச்சாரங்களை சந்திக்கும் இடமாக மாற்றியுள்ளது.